اذا بركز وبحط جهدي في هاي الشي يعني ممكن يمكن خمسة كيلو اي لانه انا اردي متعودة على المشي وامشي مسافات طويلة وفي الجو الحلو اروح من البيت اروح للبرادات المجمع اي شي يكون بعيد مدام الجو حلو نتمشي عادي ممكن بعد الروحة والردة تنحسب